sɔɔ fɛla mɛɛɔ ŋ bɔa wákɔ mɛɛ ŋ táa láa ŋ táa dukɔ, ŋ táa dukɔ, kɛ ŋna tée soŋfɛa lɔɔ wa ma nu, ma minyɛ bɛɛ nu. Bɛimaã kah̃ mu bɛ jɛɛ wi mbɛ sɔ kɛ. mbɛ sɔ bɔɔ kɛ, ko bhii waa komu ŋ táa ma minyɛ nu, ŋ táa ma kuŋ béebée ya mɛ to ta kaŋ nu. Kaŋ mu lɔɔ ŋ táa a wa tɔŋ redlight, mu táa nu fee kɛna, ŋna feŋ mɛsɛ nu saŋ kpɛ́ɛ, kah̃ mu mbɛ na wi feŋ mu nu la ŋna tie jɛɛ naã. Ŋna feŋ bhii nu nu wa saŋ, komu ŋna táa mu kɛ, kaŋ mu lɔɔ ŋ kuŋ wi ko-koikoi ya nu, kaŋ bhii mɛ nu kɛ. nu tɔŋ red light mɔɛ nu anii feŋ nu wa ka kaŋ bhii. Feŋ gɛwɛ gɛwɛɛ nu, ya woe feŋ lɛi gbi la i ya saŋ, ya tae kaŋ mɛnu i ya fɛɛ ya nu, i feŋ bhii nunu saŋ. Ŋwoa wi mbɛ nã feŋɛ nu saŋ amu ŋ táa nu, na na feŋɛ nu saŋ, amu ŋ jɛɛa kuuɔ, tee mu ŋna na tee tea- ŋna na tee kea, amu ŋ táa dualaa, nu mu mɔ i fii lɛndɛɛ lɔ komu i jɛɛ wákɔ mɛɛ. sii-amu ŋ táa nu ŋ fiia lɛndɛɛ lɔ lɛndɛɛ jɛɛa ŋnda wákɔ mɛɛ. ma minyɛ nu ma minyɛ láa, sɔkɛɛ wa komu ŋ táa ma minyɛ láa ŋ jɛɛa, komu ma kuŋ mbɛ to koikoi kaŋ kuŋba ŋ táa lɔɔ kaŋ lɔndɔ mɛnu lɔɔ wa.